ข้อยเคยได้รับอยู่เดะ เช่น โปรโมชันดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษหรือคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตนี่ล่ะ ได้ส่วนลดค่าอาหาร ซื้อของออนไลน์ แล้วกะของรางวัลเล็กเล็กน้อยน้อย

ข้อยอยากให้การลงทุนเฮ็ดให้ชีวิตสบายขึ้น มีความมั่นคง มีเงินใซ้ยามจำเป็น แล้วใซ้เก็บไว้ใซ้ในอนาคตได้

ข้อยสิเอาเงินภาษีไปเฮ็ดถนนกับสะพานก่อน เพราะมันซ่อยให้คนไปมาสะดวก เด็กซ่อยไปโรงเรียนง่ายขึ้น เศรษฐกิจซ่อยสิหมุนเวียนดีขึ้นนำ

ข้อยอยากให้รัฐบาลเพิ่นเอาเงินไปใซ้กับการศึกษาหลายที่สุดเลย เพราะการศึกษาเฮ็ดให้คนมีความรู้ มีงานทำ มีชีวิตดีขึ้น แล้วสังคมใซ้เจริญไปนำ

ข้อยสิเลือกจ่ายภาษีแพงแต่สวัสดิการหลายเดะ เพราะเฮาสิได้มีบริการสุขภาพ การศึกษา กับสิ่งที่จำเป็น ชีวิตสบายขึ้น

ข้อยว่ามีแน่นอนเดะ เพราะการจ่ายภาษีเฮ็ดให้เฮามีส่วนร่วมในการสร้างถนน โรงบาล โรงเรียน แล้วก็อื่นอื่นเฮ็ดให้ประเทศเจริญขึ้น คนเฮาอยู่ดี เฮาเฮาได้ประโยชน์นำ

ข้อยคึดว่าสิคึดปรับเงินหลายอยู่ดอก หรือบางเทื่ออาจสิโดนโทษหนักขึ้นตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้อื่นเห็นแล้วบ่กล้าเลี่ยงภาษี

ข้อยว่ามันมีผลอยู่เดะ เพราะภาษีสูงเกินไปกะสิกะจ่ายหลาย กำไรต่ำ นักลงทุนอาจสิลังเลเนาะ แต่ถ้าภาษีเหมาะสม ลงทุนง่ายขึ้น เศรษฐกิจกะดีขึ้น

ข้อยคิดว่าสิขยายได้หลายขึ้นเดะ เพราะจ่ายภาษีน้อยลง บริษัทมีเงินลงทุน รับคนงานเพิ่ม เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น

ข้อยว่าควรอยู่เดะ เพราะการเอาภาษีมาดูแลธรรมชาติเฮ็ดให้ป่าไม้ น้ำ สัตว์ป่าอยู่ดี ป้องกันภัยพิบัติ แล้วกะให้คนรุ่นหลังได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมดีดีนำ

ข้อยคิดว่าภาษีซ่อยแก้ปัญหาสังคมได้อยู่เดะ เพราะเอาเงินไปเฮ็ดโรงเรียน โรงบาล ถนน แล้วซ่อยสวัสดิการให้คนอยู่ดีขึ้น

ข้อยคิดว่าควรเดะ เพราะเอาเงินภาษีไปซ่อยคนจนสิให้เขาอยู่ดีขึ้น มีโอกาสเท่ากัน เศรษฐกิจสังคมซ่อยสมดุลขึ้น

ข้อยคิดว่าซ่อยได้เดะ เพราะภาษีเอามาพัฒนาโรงเรียน โรงบาล สวัสดิการ เฮ็ดให้คนมีโอกาสเท่ากัน สังคมซ่อยยุติธรรมขึ้น

ข้อยสิเลือกขนมชั้น เพราะหลายซั้นรวมกัน เหมือนภาษีที่เก็บจากหลายคน มารวมซั้นพัฒนาประเทศ ให้คนหลายคนได้ประโยชน์พร้อมกัน

ข้อยว่ามันกะสมเหตุสมผลอยู่เดะ เพราะชาวต่างชาติเพิ่นเข้ามาเนาะ เข้ามาในไทยกะกะถนน โรงบาล แล้วก็อื่นอื่น การเสียภาษีกะสมควรอยู่เดะ

ข้อยอยากสิจ่ายภาษีรายได้น้อยลง เพราะสิถืกเก็บน้อย มีเงินเหลือถืกไว้จ่ายหรือเก็บออมอนาคตง่ายขึ้น

ข้อยสนใจเรื่องภาษีหลายอยู่เดะ เพราะเกี่ยวกับเงิน เศรษฐกิจ แล้วกะชีวิตประจำวัน เฮ็ดให้กะกะว่าการกะเงินของรัฐพัฒนาประเทศและสังคมได้จั่งใดแหน่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

ข้อยสิเอาเงินไปเก็บออม ลงทุน เฮ็ดธุรกิจเล็กเล็กกับพาครอบครัวไปเที่ยว แล้วกะซื้อของจำเป็นเผื่อยามฉุกเฉิน

ข้อยว่าสิเป็นจระเข้นี่ล่ะ เพราะมันกินทุกอย่างที่เข้ามาใกล้ เหมือนภาษีที่ต้องจ่ายบ่เว้นเรื่อง แล้วกะมีพลังใหญ่ควบคุมเศรษฐกิจให้สมดุลในบ้านกะได้ บ่แม่นง่ายง่ายเดะสิหลบได้

เฮ็ดให้ข้อยคิดถึงเงินที่ฝากไว้แล้วได้เพิ่ม หรือถ้ากู้กะต้องจ่ายเพิ่มนี่แหม ก็คือเรื่องเงินเงินทองทองที่ต้องคิดนั่นล่ะ

ข้อยว่าสำคัญอยู่เดะ เพราะดอกเบี้ยเงินฝากเฮ็ดให้เงินเฮาโตขึ้นเอง แล้วเฮาเฮาเก็บไว้เฮาในยามจำเป็นหรือวางแผนอนาคตง่ายขึ้นนำ

ข้อยว่ามันกะดีอยู่เดะ ดอกเบี้ยเงินฝากเฮ็ดให้เงินโตเอง บ่ต้องไปเสี่ยงหลายแถมกะให้กะเก็บเงินเป็นนิสัยได้นำ

ข้อยว่ามันกะเป็นประโยชน์กับซุคนนั่นล่ะที่เก็บเงิน เพราะดอกเบี้ยเงินฝากเฮ็ดให้เงินมันโตเอง บ่ต้องไปเฮ็ดงานเพิ่มแล้วกะกะวางแผนการเงินได้ง่ายง่ายเลย หรือเก็บไว้กะยามจำเป็นกะยังได้

ต่างอยู่เดะ เพราะกู้ธนาคารกะต้องจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด บางเทื่อสูง แต่กู้ญาติพี่น้องนี้มันสิได้ดอกต่ำหรือบ่ต้องจ่ายดอก ขึ้นอยู่กับความไว้ใจ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ต่างกันอยู่เดะ เพราะกู้ธนาคารเฮาเฮาต้องจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเนาะ บางเทื่อมันเฮาสูง แต่กู้กับญาติพี่น้องนี่มันสิได้ดอกต่ำหรือบ่ต้องจ่ายดอกเลย ขึ้นอยู่กับความไว้ใจระหว่างกัน

ข้อยคิดว่ามีผลเดะ เพราะดอกเบี้ยสูงสิถืกจ่ายหลาย กู้ลำบาก แต่ดอกเบี้ยต่ำสิกล้ากู้ได้ง่ายขึ้น เฮ็ดให้ตัดสินใจสบายขึ้นเดะ

ข้อยว่าดอกเบี้ยเงินกู้นี่ควรสิถูกเดะ เพราะสิให้คนยากคนจนกู้มาใซ้ประโยชน์ได้ง่ายนำ บ่ต้องแบกภาระหนักหลาย แล้วใซ้ใซ้กระตุ้นเศรษฐกิจได้นำ

ข้อยว่ามีผลเดะ เพราะดอกเบี้ยสูงสิถืกผ่อนหลาย บ่สบายใจ แต่ถ้าดอกเบี้ยต่ำนี่ผ่อนสบาย เงินหมุนเวียนสบายขึ้นหลาย

ข้อยเคยฝากเงินแล้วได้ดอกเบี้ย รู้สึกดีคัก เพราะเงินโตเองขึ้นแบบซ้าซ้า บ่ต้องเฮ็ดงานเพิ่ม แล้วซ้ารู้สึกว่าการเก็บเงินเนี่ยมันมีค่า แล้วซ้าคุ้มค่าหลาย

ข้อยคิดว่าดอกเบี้ยจากการฝากเงินบ่ค่อยหลาย เพราะอัตราดอกเบี้ยต่ำ เงินโตซ้า ต้องฝากนานนานหรือฝากหลายหลายจั่งสิได้หลายขึ้น

ข้อยคิดว่าดอกเบี้ยเป็นแฮงจูงใจเดะ เพราะเงินแฮงสิโตขึ้น บ่ต้องเฮ็ดงานเพิ่ม เฮ็ดให้คนอยากเก็บเงิน ฝากเงินไว้นานนานเพื่อสิได้ประโยชน์นำ

ข้อยว่าคุ้มค่าอยู่เดะ เพราะเงินโตขึ้นเองแบบซ้าซ้า บ่ต้องเฮ็ดงานเพิ่มหลาย แม้สิได้บ่หลายแต่ซ้าซ้าฝึกนิสัยเก็บเงิน แล้วซ้ามีไว้ซ้ายามจำเป็นได้นำ

ข้อยสิฝากหลายขึ้นเดะเพราะดอกเบี้ยสูงขึ้น แปลว่าเงินโตเร็วขึ้น บ่ต้องเฮ็ดงานเพิ่ม แล้วยังได้ผลประโยชน์คุ้มค่ากับการเก็บออมคัก

ข้อยคิดว่ามีผลเดะ เพราะถ้าดอกเบี้ยสูงเฮาสิสนใจฝากเงินหลายขึ้น เงินโตเร็ว เห็นผลคุ้มค่า แต่ถ้าดอกเบี้ยต่ำเฮาอาจสิบ่ฝากหลายเพราะว่าผลตอบแทนมันน้อย

ข้อยคิดว่าน่าจิดีกว่า คือดอกเบี้ยสิซ่อยให้เงินโตขึ้นเอง บ่ต้องเฮ็ดงาน แล้วก็ปลอดภัยกว่าคันฝากไว้

ข้อยคิดว่ามันต่างเดะ เพราะดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมักสิบ่สูงหลายแต่มั่นคงแล้วกะปลอดภัย ส่วนดอกเบี้ยจากสหกรณ์มันจะสูงกว่า แล้วก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงนำ

ข้อยอยากให้เพิ่มเดะ เพราะสิได้เงินโตเร็วขึ้น บ่ต้องฝากนานหลาย แล้วก็ยังเป็นแรงจูงใจให้คนเก็บเงินมากขึ้น เฮ็ดให้มีเงินสำรองใซ้ยามจำเป็นได้นำ

ข้อยคิดว่ามีผลอยู่เดะ เพราะดอกเบี้ยเงินกู้สูงสิผ่อนหลาย ต้องวางแผนระวัง แต่ถ้าต่ำกะสิผ่อนสบาย ชีวิตคล่องตัวหลาย

ข้อยคิดว่ามีส่วนเดะ เพราะถ้าเงินฝากหลาย ดอกเบี้ยสิสะสมเงินให้โตขึ้น คนที่มีเงินเริ่มต้นมากกะสิรวยขึ้นเร็ว

ข้อยคิดว่าควบคุมได้เดะ เพราะธนาคารกลางกับรัฐบาลกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ แต่ถ้าปรับดีดีสิซ่อยควบคุมเศรษฐกิจ การลงทุน การกู้เงิน แล้วก็เงินเฟ้อให้สมดุลได้พร้อม

ข้อยสิกำหนดดอกเบี้ยเงินฝากพอดีพอดี บ่สูงหลาย แต่กะบ่ต่ำเกินไป เพราะสิเป็นแรงจูงใจให้คนเก็บเงิน แล้วกะกะควบคุมเงินเฟ้อบ่ให้สูงเกินไป เศรษฐกิจกะสมดุล

ข้อยคิดว่ามีผลเดะ เพราะดอกเบี้ยสูง บริษัทต้องจ่ายหลายจึงปรับราคาสินค้าขึ้น แต่ถ้าต่ำ ราคาขึ้นน้อย เศรษฐกิจหมุนดีเดะ

ข้อยคิดว่าส่วนใหญ่กะบ่ค่อยเข้าใจดีดอก เพราะบางคนกะยังขาดความรู้เรื่องการเงิน ดอกเบี้ย การฝาก การกู้ ทำให้บ่เห็นผลประโยชน์และผลกระทบของดอกเบี้ย

ข้อยคิดว่าดอกเบี้ยสิเป็นหมู่ที่ขยันแล้วกะอดทน เฮ็ดงานกะแต่มั่นคง สะสมเงินให้โตขึ้นแบบเงียบเงียบ ได้ผลหลาย

ข้อยคิดว่ามีความซับซ้อนอยู่เดะ เพราะต้องเข้าใจอัตรา วิธีคำนวณ ทั้งดอกเบี้ยฝาก ดอกเบี้ยกู้ แล้วก็ผลกระทบต่อเงินแล้วก็เศรษฐกิจนำ

ข้อยคิดว่ามีผลเดะ เพราะถ้าดอกเบี้ยสูงกะกู้เงินยาก ต้องผ่อนหลาย คนสิคิดหนักก่อนซื้อแต่ถ้าต่ำ กู้ง่าย ผ่อนสบาย สิกล้าซื้อบ้าน ซื้อที่ดินหลายขึ้น

ข้อยคิดว่าสำคัญหลายเดะ เพราะเฮาสิเฮาจักวางแผนการเงิน ฝากเงิน กู้เงิน แล้วเฮาลงทุน เข้าใจผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแล้วเฮาเศรษฐกิจโดยรวมได้

ข้อยคิดว่ามีผลเดะ เพราะดอกเบี้ยสูงสิเงินโตเร็ว เฮาสิสะสมไว้เกษียณพอ แต่ถ้าดอกเบี้ยต่ำ สิต้องเก็บเงินหลายเกิน เฮาสิวางแผนลำบากขึ้น

คันข้อยบ่ได้พ้อหมู่ที่บ่ได้พ้อกันโดน ข้อยสิถามว่าเป็นจั่งใดแหน่ อยู่ดีมีแฮงบ่

คันฮอดยามแลง ข้อยกะมักสิไปพักผ่อนแล้วกะกินข้าวนำครอบครัว

ข้อยสิทักทายเขาว่า โอ้ย บ่ได้พ้อกันโดน สบายดีบ่น้อ

ข้อยกะตั้งนาฬิกาปลุกอยู่ เพราะข้อยย้านตื่นสายไปเฮ็ดงานบ่ทัน

ข้อยมักไปซื้อของอยู่ตลาด เพราะว่ามันมีของหลาย แล้วมันกะมีของกะหลายนำ

ข้อยมักสิอยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นี่ล่ะ อยากเว้าฮอดเรื่องต่างต่าง แล้วกะอยากพักผ่อนนำกัน

ข้อยสิถามเพิ่นว่า โอ้ย คิดฮอดเดะ เป็นจั่งใดแหน่ สบายดีบ่

วันหยุดของข้อย ข้อยกะสิพักผ่อนนี่ล่ะ บางเที่ยก็สิไปเที่ยวเล่นนำหมู่

ยามบ่ายข้อยกะสิไปพักผ่อน ฟังเพลง หรือบ่กะเบิ่ง TV นี่ล่ะ

ข้อยขึ้นรถเมล์ไปเฮ็ดงาน เพราะว่าข้อยบ่มีรถส่วนโต

ซ่วงนี้ข้อยเข้าวัดเฮ็ดบุญดู๋อยู่ เพราะอยากไหว้พระ สร้างความสงบใจให้เจ้าของ

ข้อยสิทักทายเพิ่นว่า สวัสดีเด้อ คิดฮอดหลาย สบายดีบ่

ข้อยมักวันหยุด เพราะเป็นวันที่ได้พักผ่อน ฟังเพลง แล้วก็ไปเที่ยวเล่นนำหมู่

คันข้อยได้พ้อเพิ่น ข้อยสิทักว่าสวัสดีค่ะครู สบายดีบ่คะ

หลังจากกินข้าวแลง ข้อยกะสิไปเดินเล่น แล้วก็ยืดเส้นยืดสาย เตรียมอาบน้ำ

ข้อยสิทักทายเพิ่นว่าสวัสดี สบายดีบ่ ขอให้หายป่วยไวไวเด้อ

ข้อยสนิทกับน้องสุด เพราะเฮาเฮากัน แล้วเฮาเว้ากันแต่เรื่องม่วนม่วน

ในครอบครัวข้อยมีอยู่สี่คน มีข้อย พ่อ แม่ แล้วกะน้อง

หมู่ข้อยกะสิมักกินข้าวนำกันเป็นประจำ บางเที่ยกะเบิ่ง TV

ข้อยมีญาติหลายอยู่ แต่กะบ่ค่อยสนิท เพราะบ่ได้พ้อกันโดนหลาย

ข้อยคิดว่ามีพี่น้องกะดีเดะ เพราะได้เว้ากัน เฮ็ดกิจกรรมม่วนม่วนนำกัน แล้วกะยังมีคนกะเหลือเวลาเกิดปัญหาขึ้น

ข้อยประทับใจตอนย่าข้อยกอดข้อย แล้วกะเว้าให้ฟังนิทานก่อนนอน

ยามอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเบิดทั้งครอบครัว ข้อยกะสิเบิ่ง TV กินข้าวนำกัน แล้วกะเว้าฮอดเรื่องต่างต่างนำกัน

ข้อยกะมีหน้าที่กะเฮ็ดงานบ้าน กะล้างจาน กวาดบ้าน แล้วกะซักผ้า

ครอบครัวของข้อยให้ความสำคัญกับเทศกาลปีใหม่ เพราะสิได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน กินข้าวนำกัน แล้วกะสิได้ไหว้บรรพบุรุษนำ

ข้อยอยากสิขอบคุณแม่มากที่สุด เพราะแม่เฮ็ดหลายอย่างให้ข้อย ซ่อยสอน ซ่อยดูแล แล้วก็ให้กำลังใจข้อยตลอดเวลา

ยามไปเที่ยวกับครอบครัว ข้อยมักสิไปเที่ยวภูเขาหรือกะที่ที่ธรรมชาติ เพราะได้พักผ่อนแล้วกะสูดอากาศดีดี

ข้อยคิดว่าครอบครัวที่มีความสุขเป็นครอบครัวที่อยู่กันด้วยความเข้าใจ ฟังกัน เว้ากัน แล้วกะกะเหลือกันทุกมื้อ

ข้อยอยากเปลี่ยนความขี้คร้านของเจ้าของ เพราะอยากเฮ็ดงานได้ทันที แล้วก็มีระเบียบมากขึ้น

ข้อยคิดว่าครอบครัวสมัยก่อน คนในครอบครัวเขาอยู่ใกล้ชิดกัน ได้เว้ากันหลาย ส่วนสมัยนี้บางครอบครัวกะยุ่งนำงาน เลยบ่ได้อยู่ พร้อมหน้าพร้อมตากัน จั่งสมัยก่อน

เวลาข้อยมีปัญหา ข้อยสิปรึกษาแม่ เพราะแม่เข้าใจข้อย ฟังข้อยเว้า แล้วกะให้คำแนะนำ

คำสอนที่ข้อยจำได้ดีกะคือขยันเฮ็ดงาน ซื่อสัตย์กับตัวเอง แล้วกะผู้อื่น อันนี้กะคือสิ่งที่แม่ข้อยสอนมาตั้งแต่เด็ก

ข้อยคิดว่าการมีครอบครัวใหญ่เป็นข้อดี เพราะมีคนหลายคนซ่อยเหลือกัน แล้วก็ยังมีความอบอุ่นหลาย

ข้อยสิดูแลโดยการซ่อยให้อาหาร ยา แล้วซ่อยอยู่เว้ากับเพิ่นเพื่อให้กำลังใจ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

ข้อยสิโทรไปบอกพ่อแม่ทันทีว่าข้อยเกิดอุบัติเหตุ แต่บ่เป็นหยังแล้ว แล้วก็ขอโทษหลายหลาย ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว

ข้อยคิดว่าคนสมัยนี้เปิดกว้าง มักศึกษาหรือเฮ็ดงานต่างถิ่นเลยมีโอกาสพบคนต่างชาติ แล้วกะอยากแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

หนังเรื่องล่าสุดที่ข้อยไปเบิ่ง กะคือ Avatar ม่วนคักเดะ ภาพกะสวย ตื่นตาตื่นใจ เรื่องราวกะเข้มข้น บทพูดกับกะละครก็เฮ็ดให้เรื่องราวสนุกขึ้น

ข้อยคิดว่างานอดิเรกซ่อยให้ซ่อยผ่อนคลายอยู่เดะ เพราะซ่อยได้เฮ็ดสิ่งที่มัก ลืมเรื่องเครียด สนุกกับเวลา แล้วซ่อยเติมพลังให้ซ่อยนำ

ข้อยคิดว่าสภาพอากาศมีผลเดะ เพราะอากาศดีสิเที่ยวกะสะดวก แต่ฝนตกหรือร้อนนี่ นักท่องเที่ยวกะมาน้อย ธุรกิจท่องเที่ยวกะซบเซา

ข้อยมักเบิ่งข่าวซ่องสามแหม อัปเดตข่าวรวดเร็ว มีข่าวหลากหลาย การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง มีหมด